אַגְרַב חַיְוַאן שְׁפְּתוּ כָּאן נָמֶר Ṣְעִיר פִּגַ'אבַּة אֶלְמַغְרֶב, וְכָּאן נְהַאר מְשַׁמֶּס תּפַאגְּ'את בְּזַאף חִית מַאקַנְתֵש מִתְוַקַע נְשּׁוּפוּ קְרִיב מִנִּי בְּهָדָא אֶשְׁכּוּל, כָּאנְת תַּגְרִיבָה מְמַיֶּזָה וְעַגְ'בְתְנִי טְבִיעָה מִן הַד זַאוִיַה.